जोर मकां विमानां बोआंक निवडपाचे असताले जल्यार हांव बिना चिट्टी नस्ताना। हाँ विमानाचेर जनेलाचे लागी बोसपाक आशेता। कित्याक मोंचें तीतुल्यान भयलो सगळो निसर्ग आनी धाग दिस्टी पडता। मुन आनी जनेला लागी बोसन हांव खोर्यानीच वरयान उडता आशे दिसता। आनी वॉयल्यान सगळे जग दिस्टी पडता। हांव एकदा विमानां बोसलो लो जितुं मका पोईलि फाउटी खूप भीत। दिसलेली आशे दिसताले कि विमान पडतालो मुन पण आमी पडॉंक। ना आनी जायी त्या एयरपोर्टार पावली: मका विमान खूप आवडता।